Maguli wa ia kopura kopura gera. Oi gemu maguli raka poro maguli agi iwa o raka poro kala iwa wa oimo gemu ai na oi arigi anopara kopunai pono laka o raka poro ve maguli iwa, raka porove alu iwa wa oimo gemu ririwa. Na au vuaku kopuna geku ugamagi o eveaina ana kilagia wa au geku alu ao aonai, au geku ugamagi kamuna kopunamo no para laka ma kapu kai, no ma anopara ka ai. E ai wanai ana alu vanagivanagi na wanai para ve alu wanai para ve inagulu. Nauku wanai para va kamuria, wanai pegere tikuli, tikuli namara kapurai pegere ve alu, para ve alu agiria. Ia e taimuna aonai makina wa, ia gera anopara aonai wa ga giana wa, aura maparara nama na anopara kulura mage irauirauna, ia gera anopara kuluna e irauirauna aurai ne Au geku ugamagi aonai au ma nauku ria ma anopara ka ai pagara ve alu. Ne wanai alu ao ai wanai inagulu ka ara wanai apiapira, wanai alu melo tikuli namarai pie ve ao, ne oma kapirai mapie wai kule wai ina ama vanugai o kaparuga vanugai ge aluna aura ma laka gia ne waikule wai wara kwalana au wa ma anopara ka ai aluna wara pe kipo wana na waikule wai vanuga aura giagiara. No vue ka ra alu ao ne waikule vanugai o wa anopara ka ai. Au ma anopara ka ugamagina akalana aonai, au geku ugamagi kamuna wa, au no e kilagi, au wa no ana kilagia vanuga kwalanai pa wa veaina. Wanai ne ai ano gerevaginai. Vanuga kwalanai na pakai. Ne Wanana laka inagulu, melo maki wanai pie alu, pie kamu, wanai pie tikuli. Wanai maguli namana, era kapu maparara pe maguli namana kapurana, ia gera anopara pa kilagia wa. Kuluna maki e irauirauna pe au nauku para lakira wa kapu, wa kapu wa anopara kopunai. Ne vanuga kwalani wanai para ve alu agiria. Wanai, wa vanuga kwalanai wa nama pie rawalia ne pie waikul wai ia gera anoparai gera vanuga aura mapie giaria, mapie ilana wa aoneka, wa nama kiaka pie apia auna mapie wai agi kulea vanuga aura mapie ma vara veniria o geria kolema rakau mapie ma vali pia gia vanuga aura geriai. Ai melomo na au maki para waikule wai ne au no ariku o walawakaku vanugai aura, no va gelegele, wa vanuga kwalanai magulina kiaka au ariku walawalaku geriai ma pana ma va vanagia. Ai ila ana va gelegeleria ila geria maguli wailaria pia gelegele aikina na kolema kiakara mapie ve porogi. Kwalana ia gera vanuga ewaguna wa, ia gera anopara aonai ia gera vanuga kulura o anopara kulura ge veleana, Ai kulu namara ia ma aurana ewaguna ga magulina ga kamonagiana. Ugamagi kamura wa ia ma aura kopura kopura, na au wa anopara ka ai para laka para ve alu ao ugamagina kamuna wa inagulu. Wanai inagulu, nauku para va tikulira, para va aonekaria. Ne ma raopara namara, raopara namara kolemara kiakara ma pie rawalira, aura namara aorana mapie wai agi kuleria vanugai. Vanuga aura mapie ma va veva ripa vanagi veaina kiaka vanuga aura geria mapie ma kala. Ne no wa veaina kiakai ne vanuga magulira o alu ao kiakara mapie nama gera vanuga aonai. Alu ao pie nama ne pe ma alu koukou vererai.